Etabi entang'ani nganetieee nkogani kogoka ekere nkonyerora, na ekere abanto bamenyete ase obomo, abanto ase efamiri gose ase ekenyoro, niga tobwenerete komenya, ase obomo, inche ekero nanyorire abanto bamenyete ase obomo, gose bagosoma ring'ana ria nyasaye, niga nkogoka mono. Ekere nkonyo nkogenda ase nanyora abanto, bamenyete na omorembe, batari kwomana bagoikaransa baborani ekero omochando otokire barigayana ring'ana erio ase obuya inche abwo no omogoko one ore. Naende omogoko one ore niga ekere nkonyora ng'a abante ensemo eye ase tore, abanto bamomanyire kristo, bamomanyire nyasaye, niga ere enchera engiya abwo na abanto baria motanyare kogosana. Iga etabia eywo, ya okomenya ase obomo, gose moumerana na abasani bakoreta ekero moikaransete bareta ring'ana gete rigiya, riogokotaka kora rijadiri ring'ana erio iga riakwanerwa ase oboime ring'ana ria nyasaye, ring'ana ria okoinuana kijamii ase okimoka ase obomo <hesitation> erinde tonyare koimoka buna abasaya abake gose buna ekegori egeke, buna ekiombe. Ekero okonyora abasae baretire <hesitation> ring'ana eri gose na ase gose na ekiombe. Ntotaete gochaka ekiombe, ekiombe ekio ngaki motagete kebe, ekiombe eke toate gochaka ekiombe <hesitation> twarwa siringi mia moja, emerongo ebere, erinde tonyare goikera egori, twagorera omonto embori, gose twagorera omonto engoko, onyara kwengendereria. Eki na ekiombe kere ekiya na inche nkogoka. Etabia ende etari kongokia, na etabia eria <hesitation> abanto bagocha omonto agocha <hesitation> tabwati birengereri binde bionsi, orwa mwaye tarikoooooearigani korwa mwaye, ere kera aimoka, niga akoenda gotenena paara, abwa aikaransete ororo, tabwati birengereri binde, taigoreti bongo, ere niga atagete koigwa ng'ai nyarebe are, basoke bachi gotara, gose oimoka bagenda gochia gotinda konywa amaru aaaria ase ebirabu gose ase ebi ebinyiwa ao ao, eywo nere etabi eria ende etari kogokia, eyi yagerire <hesitation> abanto abange basirire, ase eng'encho ya emegoko ya ense eye. Etabia engiya, neri ya ogocha amo toborani ng'a, naki totakeire komenya naki tokogenderera, naki toraimoke igoro, naki ekegori eke kerabe, gose ng'aki abanto baminto totakeire komenya ase oboamo, eri tonyare goikera ebinto ebinge. Ebi tobwatete buna abasae abake, nabo togochaka nonya naaa enchera ya okotuga chingoko, eye na enchera eyemo ere engiya asa abasae, nonye ikomi iga abasae aba iga na mocha amo, mwateba ng'a kera ewiki, kera omonto arete siringi chiaye amisini amisini, abanto aba ikomi nabo okonyora twagoreire omonto engoko, engoko eye iga, twanyeira mwa omonto twanyebeka ororo gose mwa omosani oito twanyebeka oo, engoko eye nabo okonyora ng'a yakinire, twamotebia ng'a engoko eywo totete tenyere onyerere, ebeke amagena, naende baka eturagi, intwe egento totaete otoe, na ebichuchu biaye. Ere bono nere okorora, eywo bono nere etabia togokina buna ekiombe egeke, eeetabia ende na eria abamura abake, gose abamura gose ekegori eke etari ngiya, kwanyora omomura omoke iga abogoretie eredii ateneine paara agotegerera emesiki etabwati kende ase obogima obo, egomosiria ikaa agotegerera ring'ana rigokwanwa ase abanto, gose nabo agocha ase abanto bagokwana ring'ana rigiya, otaka goetanana aende kosari, eywo nere etabia eri embe, omong'uso abwate ore omombe eywo etatakeire. Igo buna omontoo otakeire gosuka ase obogima obo, etabia etabia nchire tobwenerete komenyera, buna aba aba abana abake gose abamura abake, rinde tonyare gokina kimoika. Nakibirengererio tonyare koigwana, igo okomenya na ogotaka komenya ase obuya, ase egeee egeneration eye, na ogoikana amo, koborani rigoso ase rigoso rire, nekere oyo omino anyorire omochando twagenda ororo twamoika ang'e, twamobwatesia nere nari akorema ng'a nabwate abanto ba mwabo bakonyara komoikera.